الافضل اتلقى الاحترام - لانو اش يفيد ويحد يحبك بس ما يحترمك ، ما يفيد غاحت كرامتك غاحت ، وهذا الشي بالشغل بالبيت بالدوام - فيقلل من قيمتك اذا ماكو احترام، هذا برأيي